Siyo waw mndugadugadugadu ba'al mwumpat ngan hewa nda ba'a fere kon nga mbarahewa kon nyama ko boyarayyam mabunga waw mndugadugadu nga dugadu ba'a hewa nga isa tanda ba'a fere nga nga nga nyama ko boyarayyam mga